खाना पकोंण का तरीका भोजन का पोषण मूल्यों ते प्रभावित करदिन, भोजन ते भाप मा पकोंण पर वेका सभी पोषक तत्व बच्या रदिन भोजन ते ग्रिल करिक या तेल मा तली क ते भोजन का पोषक तत्व मा वसा की एक और परत चढी जांदी ज्वा शरीर का वास्ता खतरनाक ह्वे सकदी।